Wakkati to United States of America kam ɗum ɗon canjo ɗum ɗon canjo ɗi ga babal feere yaago wongal ko ngal e babal no wakkati mum wardirta, ndungu no wardirta feere, ceeɗu no wardirta feere.